wor Iranin kunnen sagalen innin nyaat tendea, aaneni, damma, chaia, sambusa, qalmaatia, chapatia, viazia, chai chai aaneniti, aminne won ishin viazi karaia, damma, mo fooni, rea, fon reati, foon lawwoniti, fon galati, foon <hesitation> tattaweati, foon horiati, foon kan kulli wot jeebifte hinnyaati sagale ishin nyaat tanaa sagale ishin dib ette nyaat